تحقيق السلام العالمي ما أظنش أنه ممكن فيه من الأيام يحصل لأنه دي طبيعة بشرية بتحتم على البشر أنهم يتصارعوا لأجل موارد البقاء على قيد الحياة فصعب-صعب جدن لأن دي طبيعة بشرية استحالة تتغير